O'ɛ ele, O'ɛ Obere, O'ɛ otaa, O'ɛ etaale O'ɛ ewo, O'ɛ ɔrɔ, O'ɛ araba, O'ɛ aataa, O'ɛ sira'o O'ɛ a'o, O'ɛ a'o ri-nne O'ɛ a'o rɛ obere